दोस्तों का एक विवध समूह होना बहुत ज़रूरी है दोस्त हमारे बहुत काम आते है वह हमारी पढाई में हमारी मदद करते है हम एक दूसरे की मदद करते है हम एक साथ बहार जा सकते है एकजुट बना कर चलेंगे तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे और उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति अलग -अलग सांस्कृत्यों के बारे मे जान सकते है और फिर इनि हम दुनिया दे अगिन-अगिन बढ़ सकन।